شكرًا على الفرصة هذي أنا متحمسة جدًا أكون جزء من الفريق ،عندي خبرة في مجال التسويق ،وأحب أتعامل ،وأطور نفسي، أؤمن كمان بأهمية العمل الجماعي ،وأحب -ال- التحديات ومستعدة كمان أقدم كل جهدي لتحقيق أهداف الشركة.